Ah gny voankazo vo leguma tsy de maro mpahafantatsy loatsy ka hatolotsiko hoan'olo hoe mba mba andramo da gny gny vozavo vo gny tsonjo